Ny sakafo ataoko mandritran'izay antsasakadiny izay de manao misao aho, maka paty aho ary ampangotrahako ny rano de arotsako ao ilay paty, eo amin'ny folo minitra eo iny de masaka, de avy eo mikarakara ny fangaro isan-karazany ataoko amin'ilay paty aho toy ny atody, ny legioma maro isan-karazany ary ny saosy.